Fiding rab, tatən kurun, wonan mind’ake, butu, kurukurun, wanakurm, pu, pu ahaã fiding pu ahaa rab pu ahaã tatən, pu ahǎǎ kurum, pu ahǎǎ wunon, pu ahaã butin pu ahǎǎ kur kurum, pu ahaã wanakum puwəsa puwəsa ahǎǎ wanakum puwəssa puwəsa ahǎǎ fiding puwəsa ahǎǎ rab, puwəsa ahǎǎ tatən, puwəsa ahǎǎ kurum, puwəsa ahǎǎ wonon puwasə ahǎǎ mīndike, puwəss ahaa butu puwəsa ahǎǎ kurumum, puwəsa ahǎǎ wanakurum, patatən, patatən ahǎǎ fiding patatən ahǎǎ rab, patatən ahǎǎ tatən patatən ahǎǎ kurum, patatən ahǎǎ wonon patatən ahǎǎ mindike, patatən ahǎǎ butu, potatən ahǎǎ kur kurun patatən ahǎǎ wanakurum, pakurum, pakurum ahǎǎ fding pakurum ahǎǎ rab, pakurum ahǎǎ tatən, parkurun ahǎǎ rab, pakurum ahǎǎ tatən, parkurum ahǎǎ kurum parkurun ahǎǎ wonon, pakurum ahǎǎ mindīke, pakurum ahǎǎ butu, pakurum ahǎǎ kar kurumam, pakurum ahǎǎ wana kurum, pawonon, pawonon ahǎǎ fiding pawon ahǎǎ rab, pawon ahǎǎ tatən, pawon ahǎǎ kurun, pawon ahǎǎ wonon pawon ahǎǎ minɗike pawon ahǎǎ butu, pawon ahǎǎ kurkurum, pawon ahǎǎ wanakuram. Pamíndike pamíndike ahaã fiding pamindike a hǎǎ rab, pamindike a hǎǎ tatən, pamindike a hǎǎ kurun, pamindike a hǎǎ wonon, pamindike a hǎǎ mindike, pamindike a hǎǎ butu, pamindike a hǎǎ kurkurum pamindike a hǎǎ wana kurun, pabutu, pabutu ahǎǎ fiding, pabutu ahǎǎ rab, pabutu ahǎǎ tatən, pabutu ahǎǎ kurum, pabutu ahǎǎ wonon, pabutu ahǎǎ mindike, pabutu ahǎǎ butu, pabutu ahǎǎ kurukurum, pabutu ahǎǎ wanakurun. Pakaukurun, pakurkurum ahǎǎ fiding pakurkurum ahǎǎ rab, pakurkurum ahǎǎ tatən pakurkurum ahǎǎ kurun pakurkurum ahǎǎ wonon, pakurkurum ahǎǎ mindike pakurkurum ahǎǎ butu, pakurkurum ahǎǎ kurkurum, pawanakurum, pawanakurum ahǎǎ fiding, pawanakurum ahǎǎ rab, pawanakurum ahǎǎ tatən, pawanakurum ahǎǎ kurkurn pawanakurum ahǎǎ wonon pawanakurum ahǎǎ mindike, pawanakurum ahǎǎ butu, pawanakurum ahǎǎ kurkurun pawanakurum ahǎǎ wonan pusapu, pusapu pu ahǎǎ fiding, pusapu pu ahǎǎ rab, pusapu pu ahǎǎ tatən pusapu pu ahǎǎ kurum, pusapu pu ahǎǎ wonon pusapu pu ahǎǎ mindike. Pusapu pu pu ahǎǎ butu, pusapu pu ahǎǎ kurkurum, pusapu ahǎǎ wanakurun pusapu pu ahǎǎ pu, pusapu pu pu, pusa pu pu pu ahǎǎ fiding, pusapu pu pu ahǎǎ rab, pusapu pu pu ahǎǎ tatən pusapu pu pu ahǎǎ kurun, pusapu pu pu ahǎǎ wonon, pusapu pu pu ahǎǎ mindike, pusapu pu pu ahǎǎ butu, pusapu pu pu ahǎǎ wama kurum, pusapu pu pu ahǎǎ wana kurum, pusapu pu puwəsa, pusapu pu puwəsa ahǎǎ fiding pusapu pu puwəsa ahǎǎ rab, pusapu pu puwəsa ahǎǎ tatən, pusapu pu puwəsa ahǎǎ kurum, pusapu pu puwəsa ahǎǎ wonon, pusapu pu puwəsa ahǎǎ mindike, pusapu pu puwəsa ahǎǎ butu pusapu pu puwəsa ahǎǎ kurkurum pusapu pu puwəsa ahǎǎ wamakurum pusapu pu putatən, pusapu pu patatən ahǎǎ fiding, pusapu pu patatən ahǎǎ fiding, pusapu pu patatən ahǎǎ rab, pusapu pu patatən ahǎǎ tatən pusapu pu patatən ahǎǎ kurum, pusapu pu patatən ahǎǎ wonon, pusapu pu patatən ahǎǎ mindike, pusapu pu patatən ahǎǎ butu, pusapu pu patatən ahǎǎ kurkurun, pusapu pu patatən ahǎǎ wanakurum, pusapu pu pakurum, pusapu pu pakurum ahǎǎ fiding. Pusapu pu pakurum ahǎǎ rab, pusapu pu pakurum ahǎǎ tatən, pusapu pu pakurum ahǎǎ kuran, pusapu pu pakurum ahǎǎ wonon, pusapu pu pakurum ahǎǎ mindike, pusapu pu pakurum ahǎǎ butu, pusapu pu pakurum ahǎǎ kurkurum, pusapu pu pakurum ahǎǎ wanakurum, pusapu pu pakurum ahǎǎ wanakurum, pusapu pu pawonon, pusapa pu pawonon ahǎǎ fiding pusapu pu pawonon ahǎǎ rab pusapu pu pawonon ahǎǎ tatə pusapu pu pawonon ahǎǎ kurum, pusapu pu pawonon ahǎǎ wonon, pusapu pu pawonon ahǎǎ mindike pusapu pu pawonon ahǎǎ butu, pusapu pu pawonon ahǎǎ kurkurum, pusapu pu pawonon ahǎǎ wanakurain, pusapu pu pusapu pu pamíndike ahǎǎ fiding, pusapu pu pamíndike ahǎǎ rab, pasa pu pu pamindike ahǎǎ kurum pukeɛpiu pu pamindike ahǎǎ wonon, pusapu pu pamindike ahǎǎ mindike, pusa pu pu pamíndike ahǎǎ wonon, pusapu, pu pamindike ahǎǎ butu, pusapu pu pamindike ahaã kurkurumum, pusa pu pu pamindike ahaã wana kurum, pusa pu pu pabutu, pusapu pu pabutu ahaa fiding pusapu Pusapu pu pabutu ahǎǎ rab, pusapu pu pabutu ahǎǎ tatən, pusapa pu pabutu ahaã kurum pusapu pu pubutu ahaã wonon, pusapu pu pubutu ahaã mindike pusapu pu pabutu ahaã butu pusapu pa pat abag kurkurum pusa pu pu pabutu ahaã wanskurum, pusapu pu pakurkurum, pusa pu pu pakurkurum ahaã fidin pusa pu pakurkurun ahaã rab, pusapu pu pakarkurum ahaã tatən, pusa pu pu kurkurum ahaã kurum, pusapu pu pakur kurum ahǎǎ kurum, pusapu pu pakur kur ahaã wonon, pusapu pu pankurukurum ahaã butu, pusapu pu pakurkurum ahǎǎ wanakurum, pusapu pu pawana kurum, pusa pu pu pawanakarum ahaã fiding pusa pu pu pawanakarum ahaã rab, pusa pu pu pawanakarum ahaã tatən, pusa pu pu pawanakarum ahaã kurum, pusa pu pu pawanakarum ahaã wonon, pusa pu pu pawanakarum ahaã mindike, pusa pu pu pawanakarum ahaã butu, pusa pu pu pawanakarum ahaã kurkurum, pusa pu pu pawanakarum ahaã wanakurum pusa pu pu pu rab.